Masin waala mijuji, ngam be waala yi'am. Be waala ruhuji. Be waadan kala ko a yecci be be waadan. Masin kuugal njuungo <noise> biladama on amma to hayde ommi be ɗo maari mijuji ngam be ɗo maari yi'am be ɗo maari ruhuji. Be waadan kala dimbol ko be yi-yiɗi amma ko Allah waaɗi pat mauna fijijji.